मेरा हिसाब से ता सभी बच्चू ते विश्वविद्यालय जांड इम्पोर्टेन्ट वोन्दु ची किलयेकी यु हमते भोत सारा बेनिफिट दयोन्दू जन की करियर मा बेहतरी अर भोत सारू नॉलेज अर वाग्तिगत विकास।